الشاي بالحليب هو مشروبي المفضل، الطريقة بسيطة تغلي الماء وتحط شاي أسود ما يغلي الشاي زين تضيف الحليب وتتركه يغلي شوي مع الشاي عشان يت- يتجانس الطعم بعدين تضيف شوية سكر حسب الرغبة وتحركه زين، الشاي بالحليب يعطيني الطاقة وراحة في نفس الوقت وأحبه في الصباح وبعد يوم طويل.